Sohõ fo funturo hawo no araŋ na ay hã matekaŋ no da a ga te. Toh ir ya funturo hawo da ga te ay ya wallahi ay si ma a kaani ay bina ra. Zama hawo din ay hiddeso i ma ne yeeni yeeni kaŋ go ga te a bisa ay se hawo wo kan ga te bababa a ga furo fu ra a ga furo naŋkul kaŋ ni na jinay gisi wala ni na ni ɲwaari gisi no hawo wo a ga funsu ka furo a ra. Amma da hawo sino hawo goono shiru-shiru hawo sino toh ni di ba haabu yaŋ no ni te a ga gwaro baani samay ni naŋgo si ziibi a si haykulu. Amma da haw baa gumo dole no ni naŋgo ma ziibi, ni bina mo ni di a si kaani zama za ni haabu a ga ka'ka nango sara da ni fu ra no a ga fuwo sara. Amma da hawo sino toh haikulu kaŋ ni te no na ni darbay no ni ɲuna ni ga gisi fiili kwaara ga a si tara ka ziibi, amma da haw goono haikulu, asinda haikulu kaŋ ni ga gisi ka ne way taray, ka ne way a si sara ni di wadin a si te. Ni bina kala a ma soobay ka sara ni ga miila-miila boobo te ay ya-cine wo, a man te, ya-cine a man te. Kala day haŋkaŋ irikoy baŋ ka'kande wo a sinda mate kulu kaŋ bora ga te. Amma ni bina ya kaŋ lokaci kulu, ni bina si kaanu, ni ga soobay ka miila-miila zama hawo a baa gumo a ga dira ka bababa ka wundi da ni di mo ni si ma kaani doole no ni bina ma sara, ni si ma kaani. Amma da hawo kay siww, toh lokaco din ni ga ma ni bina a ga kaani, gumo.